Danënu ni nunu ré nanu mejican, nanu buny mejy, laní, ztaliaz na cultura ni nap'ën, nap'za buny za ndua re, cultura xtenën na puz xinac'gi ni rdauën, ni rníën, ni-ni rgyáën, ni ztaliazraba rbané guelaguetza ni rac' chi rac' guelaguetza, nipani runraba ryied ra zaáhën ni nu nez ra dany, ni nu nez ra zté nez, ztïé géu, ni rníé ztyiepa dizh, no rgyá ryíenyc, ni ruúl ryíényca, lara nini, nizani ni ná cultura xtenën zá danënú chunu ndua re, rzenynu mejy rchigá loóhën rgyiáraba, xina rgyáraba zté nez, rcuizhraba conch rcuizhraba, ztaliaz cwua ni rgyáraba, zenyën nez-nez nez-nez nort'ga xinac'gi-xinac'gi rgyáraba ryé, xina gí ruúlraba, xini, xinac'gi rzucheraba nipani rchigá loóhën, ztaliaz ni nan.